زه واقعاً د هغه خوړو نه خوند اخلمه چه غذایی ارزش یې پورته وي لکه سوشي. لوړ کیفیت لري او قیمته دي، مګر بیا هم داسې ندې چه قابل د دسترس نه وي. کولای سي سړی په فروشګاوو کې وګوري او وایخلي، پیداکیږي، <hesitation> قابل د دسترس دي.